افضل انو يكون عندي طاهي شخصي على انو يكون عندي سائق شخصي - لان بالنسبة للسايق الشخصي أنا يعجبني اسوق السيارة ابحدي اطيق اغوح واجي ابحدي ، فما احتاجو - بس الطاهي أو الشيف الشاطغ هذا هو غاح يحسنلي مزاجي بالاكل الطيب